Dheko sa hkm adi baat hava ke sabji banava vasat manaka allag allag masala ra aupeyog keya kara ha. Jiasa ke mirchi, namak, haladi or be gani ha musela nhi dla jan sabjai acchi nhi bana ha. देखो सा हुकूम एडी बात हवा के सब्जी बनाव वास्ता मनका अलग-अलग मसाला रा उपयोग किया करा है। जिया सा के मिर्ची, नमक, हल्दी और बे गनी आ मसाला नीं डला जाण सब्जी अच्छी नीं बने है।